Haalay fina-tawa to leydi Nid- Nidalan kam, kannjum woni, kannjum woni, Aminki concept ko ɓe wiyata gazzalle head, concept ɗoo kam ɓe aminay-ɗum, ɓe aminay-ɗum ta ɗatal, ta ɗatal yidde siwtaare, yidde mu'aamalat.